Olõ-õi eetiline. A tõõsõst külest, noh, kuis sa saat tõisildõ? Piäsiq otsma võimaluisi tõistmuudu tetäq, selle et periselt tuu eetiline olõ-õiq.